मैं अपरा पूरा जीवन म कम से कम छे पालतू जानवरू ग दगड़ी समय बिते येमा सबसे पैली ची कुत्ता, फिर वेगा बाद ची बिराई ,वेगा बाद गोडू वेगी, वेगा बाद भेंसा वेज्ञ, वेगा बाद तोता वेगी, और वेगा बाद लास्ट ख़रगोश।